Mila torohevitra avy aminao momba ny ava-dehibe iray aho. Fa tena sahiran-tsaina aho mikaroka izay tokony ataoko amin'ilay izy.